fyoor, ffoda, gsibi, ghabi, gtahla, gjiif, faaji, ngooda, gtahal, ginjintahla gjimin, njiminsibi ngi ffoda, njiminsibi ngi gsibi, njiminsibi ngi ghabi, njiminsibi ngigtahla, njiminsibi ngi gjiif, njiminsibi ngi faaji, njiminsibi ngi faajingooda, njiminsibi ngi gtahal, njiminsibi ngi ginjintahla njiminsibi.